Han rɛglira cruru mibini a niboro'a a tua wa <hesitation> mu oro bɛ'a bebian wo a'o zun han santimɛtri han milimɛtrira han decimɛtrira ex um eksetera eksetera don mu'a benɛ a'o zun be ɲu be totomu ɲu ubiɛn benɛ a uduna ɲu o bun a ho cunu wo